Karazana tsofa misy ny antsoina hoe tsofa mandeha tanàna izany le tsofa kely ireny, de misy ny lamina simetô f-fanapahana vy izy io somary kelikely ah ,de misy koa ny tsofa mandeha amin'ny herinaratra na <hesitation> milina mihintsy izany ilay izy, fanapahana vy, fanapahana hazo ngeda be, fanapahana alminioma.